aja ñaku ña tambora ni ka´na siaa ntasa nnña kanina a´ra ññyaxi ntaali só koo´ra sakuu uu-n siaaña ñaku uun sonido tatu´nntusu ka nakatye ni tyin taru ña ntee nakuara kò´o ntusu ña ñaatyo uu-n ñaka ra ñaa yaxintali so sa´na ña istaña tyaana sakune intyi sa´na viti riso ntasa ra iin in ñaku tixu ka iin ntiatyi ka ñaa sakitina ra santee na santeena ra ika tyana uun tatu´n in nùù itu´n só ra ikara santeena ña ra ta ni ntee ra ika kuaa a kanina saña sia´ña ñaku ntusu li katye uu-n ntasa ntuara ntiaa kòó ñaka uum ña ñaku uun tambora ta tatu´n ña yaa vit tyi ñaa ntasa ra mii mii in kitili ka in ña kahua ni sitiuna ni sana ña ntasara viti ra siintua ka´ña uu-n a plastiko a nahua bueno kosini me nahua sa´na riso mia ni ntu yaxi ntiaaka ni ni ntuu xaintia kara ña ntaa saa´ra iin kiti ka hua ni sa´na ñakuu punta sa´ra ni tyikuni na yoo toko´a ni tyikuni na uun tatee ni tyikuni na ña tava na kuu kuaaña ntusu ra ika kuunu ñaka hua ni sioo ntasa ta ni sinto ñaa velu yo ntasa ni sakanta tyo tyika ra ñaa ntiinu iin kiti iin ñaka hua ni sitiuna